Alura bütu d'eva ën la peila e d'sal gros e bütu la peila s'lë sü ël gas e aviscu ël gas e fazu böi l'eva